சிறு காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். வெட்டுக்கள் மற்றும் சிராய்ப்புகள் தொற்றுநோயைத் தடுக்க சிறிய வெட்டுக்கள் மற்றும் சிராய்ப்புகளை சுத்தம் செய்து மூடி வைக்கவும். தீக்காயங்கள் சிறிய தீக்காயங்களுக்கு குளிரூட்டும் முகவர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டுகள் மூலம் சிகிச்சையளிக்கவும். சுளுக்கு மற்றும் விகாரங்கள் சிறிய சுளுக்கு மற்றும் விகாரங்களுக்கு ஆதரவை வழங்கவும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும். மூக்கில் இரத்தம் வடிதல் மூக்கில் இரத்தம் வடிதலைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.